समुद्र बहुत विशाल होला। ओके पर कइल कौनों मामूली बात नाहीं होला। समुद्र पर करे खातिर अक्सर बड़ी बड़ी जहाज के प्रयोग कइल जाला, लेकिन एक नाव से समुद्र पर कइल थोड़ा कठिन बा। अगर हमके नाव से उहो अकेले समुद्र पर करेके हो ते हम सबसे पहिले <noise> ई देखब कि नाव मजबूत बा कि नाहीं। ओकरे बाद काहेकि हम शाकाहारी हईं आपन भोजन और पानी ओह नाव में ढाई लेब। <noise> एह बारे में थोड़े बहुत पढ़ी लेब कि <hesitation> समुद्र के पानी के कौने तरीका से पिये लायक बनावल जा सकेला और उ सामान भी ढाई लेब ताकि अगर कौनों मुसीबत आवे या कौनों वजह से हमरे लागे पानी ने बाचे ते हम अपना आप के जियत बचा सकी। हम स्टोव भी ढाई लेब ताकि अगर दुर्भाग्यवश हमार खाना समाप्त हो जाए ते हम अपना आप के जिन्दल रखे के कौनों अउर प्रयास कइ सकी। एक लाइफ जैकेट जरूर रखब।